Kaatiyel ñamaande kaŋŋgel woni kaatiyel ngel neɗɗo huutinirta, jaɓa ceede daga baŋki kokkuɗon ɗum kaatiyel ngel, ngam heɓa sooda kujeeji, yoɓa, yoɓira ngel ceede haya ko ceede hiite laatiriyee, e ko nanndi e non, to ɓaawo bo yoɓita ɓe ceede maɓɓe hari interest.